Ínzebulobo boźihaŋumi diale moini eyaa. Eyaa mimomuḃami oso, kusoġuriga nimoñ añaéloom nixo nireene aḃaan nílomeme amiñayah níḃebiḃi niyah niɦien kiġaɭinkiġi amiñaḃeniḃai éloka ni eḃewã